Ɗun kaa formu mo njiɗɗaa fuu, a hawrindinan formuŋaaji ɗi ngaldaa sii ɗii. Ndeen kaa moƴƴinaa mosayik. Kaa aɗe waawi moƴƴinirde hannde kaa fay telfoŋ. <hesitation> So tawaama a jiɗɗo moƴƴinde jonkaa jaafuɗun majjun, ayyo. <hesitation> So tawii ko tiiɗi du, tewtoyan nokku goɗɗo de.